'A festa mij preferit. Se c' pens 'a festa mij preferit 'o sacc subito qual è. Eh, è la festa preferita p' paricch' 'e nuje. È 'a festa chiù bell 'e tutt l'anno. P' me è nu tuff dint 'o core. Ovviament uno pens semp 'o Natal. Nun è 'na question sul 'e regal, luci, panettoni, canzoni, no. P' me 'o Natal, e sarà semp accussì, è 'o ricordo chiù forte, è 'o ricordo chiù doce ca teng d' 'e nonni mij. Oggi si ci pens, loro nun c' stann chiù, però ogni anno quann s'avvicina verso Dicembre è come se c' pensass, è come se <hesitation> 'e veress. Dint 'e profum, dint 'e gest. Quann ero piccirill aspettav 'o Natale cu <hesitation> entusiasmo. Entusiasmo che non t' riesco a spiegà. Ma non p' 'e regal sott 'a l'albero, ma pecchè 'o sapev ca c' fosser stat tutt quant. Tutt 'a famiglia. Tutt quant attuorn 'o tavolo. Parev ca nun fenev chiù. Soprattutto loro. 'E nonn meje erano proprj l'anima d' 'a fest. 'A nonn accumenciav a cucinà 'e juorn prima. Preparava semp 'o ragù. Bullev p' ore. Tutt chilli dolci fatti in casa. Cu 'o tiemp aggio capit che 'a cosa chiù bella è che nun avev paur d' 'a malincunia. Certe vote Chell ca c' fa sentì viv, che ci fa sentì verament viv viv. È quann nuje c'arricurdamm quando ammo amat, quann simm stat amat. Ci stanno mument durante 'e feste arò m' ferm 'e par quasi ca sento 'a voce d' 'a nonna che m' chiama p' assaggià coccos e m' dice. Anche se assaggio primm 'e ll'ate m'dice nun si fa. Nun t' 'a magnà. Oppure 'o nonno che cu 'a calma soja, sereno, s'assetta ngopp 'o divan, guarda tutt cos, come se vuless, come se vuless semp arricurdà chell'immagine e vuless fa 'na fotografia 'e ogni dettaglio 'e chella stanza. St'immagine qua nun svniscono. Rimaneno. Ogni ann ij c' pens semp. È come se fossero semp parte d' 'a festa. Come se fossero invisibil però presenti. È p' chest che m' piace 'o Natale e continuo a festeggià con amore, pecchè ste tradizioni so part 'e me. È n'eredità. Comm se, cu sti gesti, ste ricette, ste musiche, uno putess semp parlà cu loro. S' putess raccontà 'a vita mij p' rende partecipe. Pur mò. 'O Natal 'a fine pure chest è no? Se c' pensamm. È nu mument. È nu mument addo s' ferma tutt. Arò 'o spazio ten chiù, 'o core ten nu poc chiù 'e spazio p' ascoltà. Nun song 'o regal, 'a magliett, 'o braccialett, ca t' fann felic, ma nuje c'amma arricurdà verament chi simm. Arò venimm. E soprattutt come siamo diventati 'e persone che mo simm. Lo siamo diventati grazie ai nostri cari. Chest ch'amma arricurdà. È chest che m' fa pensà 'o Natal rimarrà e 'a festa p' me, 'a festa preferita. Ma no p' chell ca s' ver. Ch'amma concentrà ngopp a chell ca nun s' ver. Chell ca nun s' ver, che però s' sent e s' sent pur fort.